Ya e, misy karazagny maro môkany ny lokombolon'olo de avy ake koa ho samy amle itiviagny agnanjy, fandignihako agnanjy zegny mety hoe ake amin'ny dimy ambin'ny folo ake zegny le <hesitation> lokombolo <hesitation> misy lokombolo misy.